ʻŌ hana pinepine wau i kēia. Ke kelepona mai kēlā hoa iaʻu i ka hīmeni ʻana i ke mele Hauʻoli Lā Hānau. A e mele wau me ka leo ʻoluʻolu me ka leo ʻoliʻoli a me ka leo <hesitation> <laughs> nahenahe i koʻu hoa. Ma hope <hesitation> a ma hope o kēlā e mihi wau a e hōʻoia wau a i kāna hana ma kona lā hānau.